Sapapa, sapapa ko jae mopeti estanteria jei karai supe reta va mbae pa yandepuereta yayapo sapapa ndie sapapa ko jae mopeti yaiporu vae tembiporu jaere ñañono oguapi oi vaera yande rembiporu reta ñae jae opaño vae reta oñovati gunoi jokope jaema kireita pa yande ya mo aplica jokua yandere yande puere yae jae ko jokua mopeti arakua yande ñañoti ñai yaipi ñai jaema jokope ñañovati ñai erei oime yave vae ikavimbae va yayapo yave jokua pisii ñanooi ñai ipoi jaema jokua vi oipota jei.